البحر وألا الجبل؟ أكيد طبعًا أكيد أحب البحر، عشان فيه جو هادي وجمال صوت الأمواج والريح اللطيفة تخلي الواحد يسترخي وينسى كل همومه، بعدين كمان البحر مكان ممتع يعني ممكن أسبح فيه وممكن ألعب فيه كمان مكان مناسب <hesitation> للألعاب المائية.